Ehodee le ku patient, patient in life. dadoodu kẹẹchẹ nya nai nwuleyikunu agee l'ọdọọma noo because ohigbọdin adan ka le nwuleikwu kẹẹchẹ alọfu nyọ gaa y'ọda no chikan ma ke lọfu maybe ọwọocho yọọ wẹẹchẹ nyaa oleko no tine ka gboo l'ije or oleko no tine kaa lọnya, anaawọ noo ke dọọko maybe ọwọicho luwọ ya eko naa chiko lọnyaa maybe o j'ihayi ofchigwo gaa kaa w'ọcho lọnya from ihayi ofchigwo bọọa kaa lọnya le, a yọi nwuleyikwu akwọnyai lẹ gbọbu l'ihayi ofchigwo agee mu unwalu anu nẹhi ọdii yaa because alọtu oogbon, ake gbeyi glan ọtu ogbo mẹmlogbeyi chii ngbẹla k'anu n'oyibo hi ku patienti a. Then ọdan ka gboo m'ẹẹchẹ naa y'ajẹ ake gboo gbẹla t'ẹlẹchẹa li ai gbẹla tẹlẹchẹa agaa l'unwalu noo but unwalu but unwalu k'alo alọ alẹchẹ a ẹla naalọ ige gbon naalọ ikee gbẹla t'ọda n'ọọwọicho ya ẹgẹẹ n'ọwọicho y'ẹẹchẹ mlọda doodu no ya kpla odan ka gboo gbẹlau Ogbọọ nmiipu ka kigi ga k'idẹm jaa gaa kweko noo yọ boobu nyaa agee ma k'ọda n'ọwọicho ya kplaa eko kunu yọ kpla kpla kpla olen ko leko leko leko leko leko. Eko leko n'ọọwọ gee ya no ge kwẹji eko leko noofu gee nmo ge wai kwẹji, eko leko no ojuja ge gboo che gbọbu ẹẹ k'ọọwọ koi gboo ya. Ọwọicho y'ẹẹcẹa olọda doodu kpo babọa ya kpla, olọchi ya ọchi ge heepu ọchi gee heepu aa owẹẹchẹ uflower, uflower ọmai ọdan ki paa umango a umango le bẹchẹ uflower afaafuleyi kpli kpli kpli kpli kpli ikpo kunu gaa gboo wanu ikpo a kei yọi je okei yọi nwune okee yọi nwune okee yọi nwune onwune bọọa ogau lẹv oga eko eyi yẹbọọ a agee mọọ ikpo nẹhẹ eyi gaa tọọ ekọma olọfu ẹnoo ikpo ọma ke yọ ge yọi jẹ ge yọi jẹ ge yọi jẹ ge yọi jẹ gbeeko n'ikpo a gaa ku kọva ogaa kwọkpa eyi lẹ bọọ nọọkpa ku lọfu agee mọọ ku mango aa nun kẹla lẹyi kwọọ nya fruit kunu a ọkpiye kunu a gboo je tobi ogaa yọ ligthi gẹn okei gboo lọfu ogee yọ jaaaaaaaaaaaa gbeeko n'ọwọicho tọọa Okwu pia akoo jọchi nai wun naana oge gboo wu w'ajẹ gaa age gboo le. Anaawọ no ke l'upatientia gẹn maa aneko nu mango gbọọboobu gboo heepu a akoo ku yaẹẹ naa gboo wọọ bonua akwọi wu bonu upatienti a yọ gẹn ma patient kaa lu kaalu olunwalu ọha je gaa. ọwọicho yẹẹchẹ nyaa lẹbẹn kọọ ọyi ọnya l'ipu yọ ogee jọọ ọyahaanẹ we are talking about human being now, ogee jọọ ọyahaanẹ, achohi mọọ ọyahaanẹ achohi mọọ ọya haapa an ẹgẹduu noko le naana ọyi gboo ipu ooyọ gboo count nmuu second ei second ẹpa second ẹta second ẹnẹ ẹhọ ẹhili ahaapa ahata ahaanẹ igwo igwolei nyọ gaa t'ofu yẹ t'ofuchigwo nyọi t'ofẹpa ofẹpachigwo second ẹta ku piu minit ei klọndọọ okee minit ei noo yọọ nya ipu le yọ for one minute minit ei ẹpa ẹta ẹnẹ ẹhọ ẹhili ahapa ahata ahanẹ igwo igwẹhọ ofu ofchẹhọ ofchigwo ofigwẹẹhọ ofẹpa ofẹpachẹhọ ofẹpachiwo ofẹpachigwẹhọ okwu piofẹta Ọwọicho noo ke yẹẹchẹ nya oke nwuleikwu t'ẹẹchẹa'n alọ ẹnọọwọicho ke ya w'ẹẹchẹ naalọ ike jiiko nọwọicho yẹẹchẹn ma alọ ga ẹchẹ alọ gaa gboo nwuleikwu. Unwuleyikwu naalọ iyaa anu ya naalọ ohi kaalọ ge kwu ikwua agbaagbọau bẹn kẹgẹẹ nu moto gee la acident ọwẹ nyaa just impatient of one minute or two minutes gbọbu kaa je duu a amii yọ ipachi ọwọicho ke ya gaa naa miiyọ ipachi nna just le injure na kwu noo ake tọọwọicho ainya. Oliya impatient la lọ olọda lẹwa no ge ya ipoyeyi kaa lẹchẹ noo ke chiko chikan, alọ ike dọko l'iijea kalọ ke mọọ kalọ ke leko kalọ tu kalọ ke gbo chii kọọda n'ọwọicho yọi ka lẹyi kwẹlu life kalọ a kalọ ke jọọn, amọọ soo taa miaa ọwọicho noo yẹẹchẹ nyaa oọwọicho ku kalenda noo, oọwọicho k'eko mẹmlu season no wẹa because ol'abraham ya w'ẹẹchẹ nyaa odaa abraham ọdan k'abraham ko l'upatienti nnẹẹ ọda nẹgẹ nọwọicho dọọ koo gee wu father of the nation nyaa ogee wu father of the nation gẹ noo maybe ogee ku scater uwẹ ọchẹ wu 75 years ihayi ofẹpache ofẹtachigwẹẹhọ ọwọicho dọọ koo nyẹ nmọ ọladanu ko gẹga naa gaa tẹhọ lọọ a koo gabọọ onyẹ ogai taabọ ọwọicho dọọ kawoo ge w'ada kẹẹchẹ nyaa Ogbei jaa ihayi ofchẹhọ kaa le tọọ gbọbu ẹẹ n'isaaki gaa waa. Aleko agbey'ọwọicho agee l'unwalu noo, isaaki gaa because of isaac ohigbo isaak aa ọwọicho kaa lu 75 years tọọ l'abraham which is one hundred and seventy five years. Eko n'abraham ya n'abraham nyẹ nmẹ ẹchẹnyaa yabọọa an ọchẹ dooduma noo ke l'ihayi ofẹtachigwẹẹhọ ọọma ya chọi ihayi ya ẹchẹ nyaa ọchọọma iwọipẹnẹnchẹ gẹn. Agbey'ọwọicho eko ige guwọ non but awọ no l'upatient a gẹn akeko oku gwanọọ ẹẹ na ke nyọ y'ọdọha amaachohi ege nyọ w'uwi eluwa kwu uwa gekwu, achohi nyọ gaa join k'ogboni ekwocheyi kw'ọchọmpa kwọọmẹta chẹẹ ọchẹ ọmẹnẹ chẹ ọgba ga chuwa abohiwa ọchẹ n'ọwọicho j'eko lọọ koo yu hundred years ajeya ogau 50 years ogaa gekwu Or 45 years ogaa gekwu, impatient a yẹbọ kpọa. Amọọ okee agaa l'ihi nyi ẹhọ ichẹ anaa gaa nyẹ a ke ihi naa nọọ nyi bọọ a koo l'ẹmiẹ tu koo lepu lẹ koo le gbo kanọọ gboo le, oliyan ma, ọwọicho iyọọ liyan. Ọwọicho noo yẹẹchẹ a l'ẹchẹ ya ẹchi eyeyeyeyeyeye oke wọn yọọ after the other jaa ẹchẹhili leko kunu tatajẹ l'upatienti lẹ lọọ ya anaa wọ ẹnọọwọicho ẹchẹ no owu naifu na mọọn, ọda noo ga ya in the next second noi waa ajọọn ake yọi nmleiku tiiyọ ọda noo ya ẹẹn'achalẹwa ige gajihayi neko nọwọicho tuwan maa anu yọbọọ maa impatienti nẹn. Ada ei gaa l'ihi nyi dọkoo kwọọwọicho abọ anua ikoo nmleikwu gẹn but odọko ya ẹgẹ n'ihi ai gboa no dọkoo jea. Ọwọicho ke d'alọ kahinii okẹloogbo k'alọ mẹmlẹloogbo kanọọ ẹgẹ nu heaven oo ligbo l'ẹchẹ lẹa abẹẹloogbo k'alọ mẹmlẹloogbo k'anọọ oo ligbo lẹaa, oo wẹyẹẹyẹyi, adaa kw'ihia inyi aa Onyẹ ogai ti ogai t'ẹẹhọ. Ake l'ihi nyi ẹ ẹgẹ duu no lẹ at least ọyẹta ọyẹẹnẹ ihia ke chiko iya kaa ke le. Adaa kw'ihi ai nyia olọgọ t'ihia ano kwabọ kunu itọọ <hesitation> t'ipuubẹ no tu aa oklabọọ ọyẹta ihii gbo noo ano nyẹ k'ẹjẹ oku janọọẹ ano nyẹ gọ lẹa ogọlẹ otu kunu gbọọchiaa particular ubẹ pii no nyẹ gwọọta oyọi gbeyi k'ihi koo gbo ipunu koo maa oga ihi le gbo le je kwọọ chee. Olẹaa ẹchẹ nyaa ọchẹ n'ọchẹ inmleikwu yọbọaa. Patient is very very important ipoyeyi k'ọlẹchẹ, ai gbeeko k'ọwọicho alẹchẹ ihẹhẹ tuọ noo but aman agbeeko k'ọwọicho gẹn mẹẹ <hesitation> premature dead naalọ gee maa okwue ikwa agbaagbọ ọda noo ge kọs ọda noo gee tọọ a anu alọi gbeeko alọi gbeeko k'ọwọichon. Agbeeko k'ọwọicho uwei ge kwu wọ non soo amia alọ gbeeko k'ọwọicho olọhi nẹhi